Ɛɛ, diisi kasɛka boi mɛ ti fu san dita ka ka wan suŋɛ fu basɛ ti fu inya tara paŋa.